Kyiri better eribya loved because wamabiryanzibwa, <hesitation> wukathunga abande aberi aberikania nabu. Wamabiryanzibwa wukabana abakakuha. Wamabiryanzibwa kale wukathunga elife eyiri easy <hesitation> <noise>